kado kala um anak anak dalem lepo me kado ia' um kelo ti kelo main um bola sepak badminton bola tampar bola jaring um kado ia' main bun un lok pa dulu pasa ngasa un lok pa ia' maket pu'un inu ba'an re pu'un kelapa pu'un nyo ba'an dulu

tega pa perinta ngkang lepo ilu. ia’ ata un ia’ ngetolong tolong iri lepo ilu nai nak pengenjai pengenjai me lepo ilu ia’ penega perinta de ngkang pe ilu

ilu peremun tiga le pa’an le tai macam macam ayen tei nak ka anen du te le ia’ le aung kanun le tengen ne cukup

puyan ake kelo bayan dulu buk un dulu pegayeng ngan ake ataupun nai pedagang ataupun netulong ake ake akan nak me ida sin ngan ikut kuda majan da kerja ngan ce

um tubo tubo di ida ida de jaga anak kulu ja keja to ngan pesak me laki le dan sik keja de ti umah te. nam pa ida ti umah ngan du na meka pe um iu toh tai pa ida idi ngan du ja jagak jagak ngan du iu de tiga ida ti ngan du te

kad IC ja, IC boka un Malaysia ne pakai IC ja anun Malaysia.

un ja le nengayet nak pa beng ta’en ta’en.

yak ake selum kuma sengganak ataupun kadep ataupun tuyang ke la um bila ake sukat ta’an silong de bila sukat petegok ngan de um selum na ake

ini be na ake tisen inu yak ake ke bada kini ban me be’un dalem isiu me Kenyah um main main dini be’un kumbin un dalem ame

un e keluk ke ojan jukuk e silem sey, jane ja amik nak malep.

um artis de ake obak di um ukok sek ataupun sek Siti Siti de meka pe um Ronaldo de da da ake minat toh artis de ban de dau tiga ale sek da pe toh kun lepa ja kun sek cara mudip de

awai pembayaran ni be’un mateng nyituk pempin tuk tai um pekalui ini. yak ake tisen kado um kado dulu lepa um kelo pakai talipon bimbit na ti edei dalem pakai re man de bayan bayan bayan barang. be’un kelo pakai sin la’a

pula ataupun bungak yak ake un ta’an minggu ni um pula pu- pula buak peti um buak dian um ina yak ake un ta’an dalem minggu ni

ca cigu amai de denak de lebo pisu na ia’ pemenjam nak semangat me ilu da

main dalem lepo lepo me ja na main lepo utan main wai da sek kala kala ida anak anak lepo main. main lepo utan main wai da

kak kak kak dalem pengelepok mik memang un belajan kaduk na'an isiu isiu ya' un ti ke dalem sekula

Un un ale pak ida. Cen ta’an muto di.

un ta iu iu dai. kado ale de paliu nak ki.

meka pe teknologi yak paling tiga dalem kimet ke yak sukat nggin peniga dalem pengudip kelunan nakini ina na kuak ba’an AI teknologi terkini IT ngan inu yak

um un nakini kado um kado gaya pelinta nulong kelunan kado uban um nakini kado terutamanya me ida ia' kelo um beli uma. um un un na syarat syarat perinta nak pakai menda- tulong diak dini na

okak nulong du di un pe ilu tolong du nta pe ilu tolong kado ale uban tusa pe ilu kulu iu de ilu ti di ilu ti ngen du de tega tega iu de ilu sukat tolong ilu tolong dalau ke di kun pe edei kulu

um puyan dalem undi dalem negara mik yak ake sokat naat memang mung du du dalem negara mik kuak kimet um ngundi dalem menentukan aik yak um pemimpin dalem negara le.

mbe me beli me ake kulo na an ke sukat uban me beli me ake meka ia’

seni diak dalem pengelo ke na memang um tu'ut ataupun ia' ilu bada seni persembahan lah seni main main asen

be tiga ti ngan sien ngan telang e tiga. ja do katuk ek keja.

da aki selum ngan toyang ik apan oban re mung mung dek tiga ngan ik dik kadep ik da selum teka le keja boka le tega ngan re nta re jaan ngan le.

um matapel- matapelajaran da aki ti de um kado iu tu kado kelunan de ti ke lepo kulu um ukok sek re jagak lepo ka ja toh usik de tutong dai pa da tolong du ina ni tolong tolong du apan ja te edi de tusah ale ale sik kata du meka

Beng urang putih ja ka urang putih ja beng tata kereta urang putih kak.

ukok ba’an tuk penulong cin perinta yak atek tiga dalem pengelepo ina na kuak ba’an uma kuak tiga ngan janan apan tiga kenai dulu tulong ca usa

penusa na penaru ngan penaru ya' sukat mepet dulu nading ca pedagang dalem lepo ya' ini ya' ya' ini kira beun pe mateng lu nta pe mateng tisen mok pe ake tengen be'un be'un tisen inu inu penusa dalem dagang.

ake obak le na’at ke sukan e ja na dap sagun tiga ale ale si na’at de dap sagun sagun. da dak ki ake obak sukan tiga ale sik de dap sagun sagun di.

ake obak na’at Valentino Rossi ngan diak ca la’a cen artis ya.

yak penyelum ke ban ake ca kelunan yang paling suka nang inu um main atau adet asen me Kenyah

um lok gayeng mading ake ti di uko sek de kuan uma gayeng ake ti ngan ji meka pe umpan umpan ake ti kado la ke ti obak de ja’at ja tu de kerja kerja ke ti kulu nang pa ilu nta edei tekak kidi di tapi ayen je nengayet nengayet ngan du na ilu ti ngan du

ukok telipon bimbit be'un line ataupun be'un talian ni memang selalu ka daya lah ataupun ka uma uma dado ka dalem um dalem ba'i ba'i memang be'un um talian

Nta tisen ngadan betuen iu pe ngadan betuen di ke lepo ilu. iu te ngadan ngadan betuen di ke lepo ilu nta le nawai nawai de ngadan betuen di nta kumbin tisen ngadan betuen di.

be’un ce un main um boat game ataupun um video game neng dulu

buk inu inu kak dunia ni ka tanak ni yak lepa petuka jadek i- AI dalem pengudip ilu singget tau memang yak satu alat ataupun teknologi kini yang canggih

um yak tiga dalem um sukan um dalem peng ni iko sukat um kawan ngan kado dulu tai tai un kado tuyang mok pa iko um pisiu ngan dulu iko um inu um idai ngan dulu lah um nggin tai tai tisen kado dulu la’a. ina buk dalem peng buk dalem sukan petengen e iko tengen tuak tapek iko focus ngan inu yak iko ti ina la

Warna ya pengelok ke memang warna um warna biru ataupun warna puti' dengan warna saleng. Inah ya warna pengelok ke.

de pelakon ilu edi di. o sek Shah Rukh Khan edi apan le da na’at na’at si re edei lagu da Shah Rukh Khan edi ne da de tiga ale sik na’at.

Pengela pengebio perinta du bada di dalau du Covid ji re ilu je du bada re du kenggei ta sukat tai masat o ja je meka pe ayen edei edei tai kawang iu pa dalau du bio re ja ayen petusa ji re jagak jagak na kumbin se rendi ngen du meka

program dalem talidio ya' um amek malai ke na'an dau ne ina dalem program talidio kenyah ya' un singket tau.

nan na'an puyan awang ka tana me kini um ia' malai memang ujan ataupun tau pana tau katan um ina ia' ia' um pengalai ia' ka tanak me kini

Ya' sengela ngan ake adalah memang um tai kawang tai masat uban ake sukat ti kadu' activity ngan ce taw

um ake beng bada me tuyang ke ia’ majau lepa cin uma buk ida um buk ida bambam ngan pemanak ia’. Tai na ulek tai na tai na ulek uma tai na na’at tu’a ida dalem da larui mudip kina lok pa ayen bam tai tengen masat tengen ka nawai nawai ne ilu pemanak ilu ia’ ka uma

ja ake kelo pe- pekalai pekalai uyan amin ngan du tai uyan amin apan le menjam uyan amin de tengen da apan le sukat mading uyan amin me ilu tengen ja jak da pengenjam keluk ilu ke tai uyan pita pekalai

bedagang yak tiga yak ilu tiga ti dalem pengelepo le ina na ti inu kraf kraftangan kerja tangan ilu dalem pengelepo apan dunia tisen inu sek kraftangan le

um ngan pemanak ko de um ilu da jagak jagak ida pe toh um ja’at de ilu bada de ke de tiga ja ilu me bada ngan ida pe toh apan le ban sek tusa sek ke te du. meka pe le ngen du ke toh jagak jagak ne ilu ngan du ke ja. mok kulu ngan du meka pe ayen petusa petusa du.

um penguman ia’ pengelo ke ni memang ia’ sihat la um kuak tuk kujau ataupun atuk ina ia’ ake dalem pengelo ke

edai radio di da ilu malai ilu ngening dik anun ilu kenyah di ne da anun empan di pe ilu ngening. da da' ilu malai obak obak malai ngening anun empan, an anun le kenyah di pe.

um tading tiga ale tekak lu uban ca menda pa aro ia' ca ke pakai ja um ti ti ngan du meka pe sukat talipon sukat main game edi lah meka pe un pita tuyang ale ji ndu kulu

gayeng yak ake paling ataupun atek kelo ina na nganun uban na seni dan budaya ina adalah le- traditional ame orang Kenyah ake lebih suka memperdengarkan gayeng

muzik ya' atek pengeluk ke adalah um kuak indi da na indi muzik ataupun um muzik galau la.

um ake nakini, kado ale um yak ake kawak tekak kimet ni boka ilu kado bayan pakai telipon bimbit ma'o pa kado inu pasen tuk ngadan lu nubun kad badan lu, yak ilu na dalem na, lepa ilu nak tai tai ke tisen dulu, tai hack hack data baan da um na ina yak ake takut.

Bup selita yak malai dulu tisen na ina na selita Snow White ataupun Sang Kancil dan Buaya. Ina yak malai tisen anak anak lepo me um tisen.

tiga te peresa ne anak anak sekula di dalau re dumit ia sik re ti peresa re tiga tiga pekalai ida da meka le pekalai anak anak dumit di

um penguman de nta tiga ilu na adi ayen iu to ayen pisiu de jaa’t ngan du pisiu de de tiga meka pe sukat di jaga jaga du ayen mateng taro taro du meka pe ja le ngan du pa ja kulo ia le pemung ngan du bada de teneng teneng ayen pincit pincit jabeng ngan du

um un un guru ida nak na un guru ni ida beng nak um kado tira yak tiga kumbin tuk ilu kelo belajan kumbin tuk ilu kelo fokus. ayen beng kelo tai main tuak.

dalem peng bi'uk kelunan latak tai katuk atau pekatuk pemung ngan kelunan da' manai ya' un dalem pengelepuk eda pekatuk amik pe kuak.

dalem pengelo ke teknologi ni memang um sukat memudahkan um urusan yak ilu ti dalem ca ca tau

da' nta un tega penguman da ilu uman penguman da' ukok sik jakan di nta da tiga uman ya tai tilu uman e tepalai tepalai pe ja. meka.

um toyang ek dik kurang le te' koma' te ia re kaduk tai kerja kulu tai re peta ligit engke dek tiga ida ti pe to tai re peta ligit ngan du meka pe re ida tai tosa tosa ngan du kulu tai re peta iu to peta udip dek tega ngan du neja ja sik gayeng le kek udip ke usun tanak.

penguman ia' atek tiga ilu uman ti ilu tiga ina na kuba'an ilu kuman kujau kujau bileng ban ina ia' kado nak vitamin me ilu ia' ti tiga wat ngan tiga agat ngan sengela

um yak pengalai e um memang um main main bola ataupun tai ngasa um payuk pe un ina yak um pengalai e anak dumit main

Cen yak madang kembau na kuak ba'an tuk su'i ngen na pelaki pinu tuk pa ba'an mawat um pina na ya ake makan ka tena amin mek kini.

Teknologi dak ilu kawak kawak man talipon di na apan le ya na takut du paloi paloi ilu kidi ya le iu ko kawak kawak enggang talipon

um tukang muzik yak nakini ni uko Mathew Ngau na uban ia’ yak um tisen kumbin tuk metit sape kak tanak ilu kak Kuching kini. kado lok pa dulu tisen ia’ kado lok pa dulu tai pekalai ngan na. um kado dulu kira tisen ia’ lah dalem industri muzik um tradisional kak Sarawak kini.

Kua tengen kimet ke telifon bimbit ya' un pengudip tow ini ya ca barang yang lebih tiga ban cepat ngan mudah ilu guna.

ia' dalem pengelo ke na memang um sejarah uban ake sukat tisen kado um pemuyan ia' lepa dalem ca ca um negara taupun negara ake sendiri

um senam sukan ja ake obak ja kulu sek main badminton bola um kado la ake obak ke ti la sukan senaman di pumping ka ataupun um iu toh iu toh pasa ngan du tiga ale ja pasa ngan du toh okak le ti ngan du sukat le sana ngan du

pula pula de ake lepah mula ta na pula edei tung ubi dan pula ilu ayen edei um jagung edei da na. da na pula pula ilu ti le petek da da pula pula.

um dalem kimet ke um peresa bu- sekula kuma anak anak dumit nakini be’un kuak ame ading da. i- nakini lebih um peleh be’un un um strict. ina yak ba’an kimet ke lah.

um pinjaman kecil ba'an me pinjaman cen bank um edang um ia' ilu sukat ala pinjam cen bank ni apan da sukat bayan siwa um siwa kedai re atau bok ida ti um ukok uman sukat bayan ia' kerja me ia'

un te pakai um kerita ya' ban amik telu panak negayet tai alak da re. ina na alut mik telu kerita mik telu masat.

ake kelo bada me me ilu dalem pengelepo le nang gayeng gayeng yak mading ilu ti ban ya lepa un uyan yak dalem kimet le selama ini

Aak nan pa ilou sana alek tai ka'i ngan layan ngan ngedo urip pemung neo ngedo, kekan pa tai pa usa-usa dulue, tiga-tiga ngan endo kerja

yak penguman yak tiga na kujau kuak tuk tung ubi um atuk ina na yak tiga kuma um agat ca ca kelunan.

pula ya' ake peketo ta'an dalem pengelepuk ke' ngan kempi kempi ya un ne ina na lia, lia kelai, lia bi'uk, lia bukek.

cin ake i'iut ading re, ake kelok alik un kaduk sin boka kek biuk un ake kuma boka ake man menjam sekula um sukat un sin kaduk. tapi tai ke' bayek tai ke' biuk siok bayak ni bayak tai kediut teka sin be'un cukup tekak man pakai um mudip ke pasen.

Un ake pakai kereta ataupun um kenderaan kua' bus inah neh ake beng pakai lah.

ko ba’an tuk um ca dageng yak ilu ke ti neng ca negara na be pa ia’ senang ke nading kidi atek perlu ca belajak yak bio yak ukok le kira um men ti dageng na ngan ti ya

buk le un penyakit ngan be’un tiga tekak ilu akan tai pita duktun untuk ilu tai ngelinak ulu ban ilu mas- un sakit.

Baat dalem gayeng ja na hobi ji na. Ji ja edei ilu hobi le di mateng mateng edei ilu da ke sekula tiga ale tekak sekula ja hobi ja ja ja ja maan ti ilu hobi le ja ja baat ake

yak ake tisen yak ake kira ca ukok kelipo yak pu'un ina na gereja uban um ina yak atek buek ngan um kelipau bu'un inu inu ca penusa

un nak kini na ake atek keluk lan un amin tengen amin ja' bio' bok boleh sokat engkin um pemanak ke' tai ngelinik ukok ca amin bok umak, umak bio' atau pe paling tiga la'a la bok un tanak tengen bok tanak tengen um sokat tai t inu ke tanak na sukat pe ilu um mula, sukat pe ilu ti amin bio'.

nu warna pengeluk ek ne beleng warna beleng da da atek atek pengeluk ek oban le obak warna baleng ja obak obak warna baleng ne ilu keja ja pengeluk ek warna beleng

um da' ake bolen ta'an dik, ukok sik kelempit de kulu. ading bolen ek ta'an da oban nta pik pernai tai da ngan du. tading tading de ta'an da ngan du dik baluk le nta mencam iu pe ja do le. nta pe ilu edai ngan du pe to, ya le un te da'a kenyah ke ilu sey le nengayet negayet ti ngan du lukte tai pe ilu edai ngan du.

un te ya' teneng tapi um be' pe un kaduk pen be'un kaduk kelunan ke dalem pengelepuk mik. <noise>

kuak di sik ake ne inu ya' ko' ba'an ake ba peketo ta'an tua ek diak lepa tai do un dalem nupi ek ake ta'an ida dalem pengasat dalem gayeng ke tau tau ke ta'an ida ina na ku pina na ake beng teguk ida dalem pena'at ke'

ake kan uyan kimet kek denak-denak un uyan pa ti tepat asat kek apan kek sukat ti kimet kek yak tiga ngan magat

um naki- un tau to de ake ta’an ca pu’un um edei ca pu’un bulok kak kak edei kak taman Friendship Park kina. Friendship Park Taman Sahabat kak Kuching kina um kina na ke un ta’an ca edei bulok bulok.

yak pengalai ya memang dulu um ida beng ti um uma ataupun nak sapau ataupun tong sungai lepa menang dalem ngundi

Pengalai ya kua' ame dalem adet mek amek pemanak amin ngan pengelok peng lepo ya nubo kelunan ya lepa matai peng kua' nubo ya alem ca telo tai tau pah ketai ngeliget ida amek bo ya nubo ya alem peng lepo mek

Un supek kedi'ut uban kado um saingan ataupun um penguyan yak berlaku dalem negara ina uko um bek na un ca barang yang senang

bagi ake be'un na kuak nang be'un kuak gayak kelunan latak pakai teknologi miko pengelatak udip da

penisen ce' ya' biok alik ake lepa alak cung sekolah ban ce' sukat pisiu nang nang alok, pisiu na orang putih, baca. ina ya' pengebiok alik ake lepa alak cen penisen ce' dalem belajan ke sekolah.

ya' um pengalai e memang um amik maung ke dalem bank la untuk untuk um maung sin supaya buleh pinut pakai e.

um un un pelita um un palai program da ni ida nggin dulu um yak ida um nggin leto leto balu buk da um tem muat kerja ni nggin ida tai kursus um tai kursus perita pelita nak me ida kursus business me ida un lok pa ti um] nak um kursus kuak menjahit kuak pesak kina um un lok pa ti um kuak ba’an service.

um Ngadan ya' pakai me' piyat piyat nang dalem anak anak lep- ke dalam lepo, ina ne um beng tai lemesi, tai entuk ke tu'un, um lepa ina eda beng piyat piyat dalem pengelepuk re edai tai tai main pulut ina ne ya, ina ya' sik main main ja' ke lepo'.